कलासे लिया, सब प्रकार की होईं। <noise> शुकुद्मों चे, फालों चे, बंदूक चे, जात्रानम जावांध हम पहले खाया गड़ता था, <hesitation> बही हम कत बंदूकी लाई रदे, फिर कुष्ठी भी चे, उका बाद में हम असा गड़ता था। प्रातनम हम बंदूक न लिए जाता था, हार दस आगी कही आभिया, न्यात्रा देखना जानो जा परक। चोर भी खड़ावता था, सब न कपाल बंदूक न भी दाई थी थी, कोई कोई चोर वोर ने आए जाए करीन, उका बाद फिर भाला भी हम लिए जाता था, कोई सेर वेर ने साथ माई जाए, दुई चार, चार, चार, पांज़ण, भाला भी लिए जा था। बंदूक न लिए जा था, कुष्टी न भी खेलता था हमा, <hesitation> कि ताकि अख़णक कोई महर नहीं, एकाले न कोई जादा सोक था।